De laha ohatsy koa zany iha mandeha am'tany mbo tsy hainao ndraika de andeha ohatsy hoe andeha bus iha de voalohany a tokony mba magnontany olo hoe aia bus andehana de bus firy mandeha aia? De sahasahala am'zay tsy very.